<noise> Mitombigne ka! <noise> Misy <noise> olo tsy <noise> mivavake fa <noise> magnaraky Developement <noise> Personel io, <noise> fehe <noise> soa fitondrategna <noise> avao i.